بس يتعلّئ الموضوع بالحيوانات لي ريحتا بِشعة أوّل شي بيخطُر عالبال هوّ مخلوء مُعيّن بالّونين الأبيض والأسود، بس الظّرْبان منّو الحيوان الوحيد الّي ريحته بشعة بي مَمْلكة الحيوان. بالواقع بعض عائِلات الحيوانات بي أكْمَلا قادرة على إنتاج إفرازات كريهة الرّيحة. خود على سبيل المِثال عائِلة إبن عرْس من الثديّات والّي بتشمُل المِنْك، والعِرس، وثعالب المي، والغُرير وغيرا. كِل إبن عرِس إلها غِدد رائحة شرجيّة مُمكن إنّو تنبعث مِنا إفرازات ريحتا بشعة، بتستخدم أنواع مِخْتلفة من حيوانات إبن عرِس إفرازاتا لأغراض مِختلفة بيستخدما البعض لتحديد أراضين، بينما بيستخدما البعض التّاني كما تفعل حتّى إنّو بعض الحيوانات بتتسمّى الظّرْبان كآليّة دِفاع لي حمايتُن من الحيوانات المفترسة. على إسم قُدرتا على إنتاج الرّوايح أخدت الجرادين المسكيّة على إسما الشّائع بي سبب الرّيحة البشعة لي بتنتجا خِلال موسم التّزاوج لتحديد مناطقا. وكمان تم تسمية ثيران المِسِك بي هيدا الأسِم بي سبب المسكيّة الّي بينتجا الذّكور لجذب الإناث خِلال موسم التّزاوج أسلوب الدّفاع المعروفة. يلي بتتبنّاها الأبسومات بالتّظاهُر بالموت إلّا كمان مكوّن ريحته بشعة لمّا تتظاهر <noise> الأبسومات بالموت بتتغوّط كمان مُخاط أخضر ريحته بشعة لتعزّز هيدا الفعل مُمكن تكون ك خنافس القنافذ القافذات خنافس القافذات <noise> عفواً أقرب ما تكون للظربان بي طريقة دِفاعا، فا الخنافس لي في مِنّا أكتر من خمس مية نوع بتعيش بي مُختلف أنحاء العالم مُمكن تتفوّق على الظربان بالسّائل الكاوي لي ريحته بشعة والحارق لي مُمكن ترشّو على الحيوانات المفترسة عادتاً. حشرة البق الّي بتصير الحيوانات المفترسة للخنافس عاجِزة بي شكل مؤلم بس بي شكل مؤقّت. ريحتا بِشعة هي حشرة تانية بتستخدم الرّيحة كوسيلة للدّفاع <noise> بتطلّع ريحة بِشعة لمّا حدا يزعجا أو يدعس عليا، بتستخدم بعض أنواع الطيور آليّة دفاع مُتشابهة لا يلّي بيستخدما الظربان ولكن مع إختلاف بسيط بتستغرف- بتستفرغ النّسور لمّا بتحس بالتّهديد <noise> ولإنّو النّسور بتاكُل بالمقام الأوّل جُثث الحيوانات الميتة بتكون ريحة إستفراغا إلا تأثير إنّو تبعد الحيوانات المفترسة بس النسور لا تُقارن بي عصافير الهواتزين وهوّ عصفور من أميركا الجنوبيّة بتطلع منّو ريحة فضلات البقر، مع إنّو في كتير حيوانات عِندا ريحة بشعة بي ضلّو الظربان هوّ الّي بياخد المرتبة الأولى. إذا تعرّضت إنت أو حيواناتك الأليفة لرذاذ الظربان المُضر مسحو بي أي منشفة ورق أو أي شقفة وتخلّص منّو، بعد هيك عمول محلول من ربع غالون من بيروكسيد الهيدروجين بي نسبة تلاته بالميّة وربع كوب من صودا الخبز وملعقة صغيرة من دوا الجلي بعدين حطّو على جلدك أو شعرك أو فرو حيوانك الأليف بي إستخدام قطعة قماش مع الحرِص على تجنُّب المِنخار والتّم والعيون.